Na ñequiondyo̱ ja taꞌnaⁿ cwii nnom nantquie na nlꞌuu na nntsꞌaanaꞌ na tiya ja na nlcwaaꞌa oo na nleilꞌueeꞌndyo̱ sa̱a̱ maniom nantquie na ñequio ñꞌeeⁿꞌ nnꞌaⁿ tiya nntsꞌaanaꞌ joona na nlcwaꞌnaꞌ juunaꞌ sa̱a̱ mati jeꞌ quia na nncwinomꞌnaꞌ na jndye nlcwaꞌ tsꞌaⁿ oo cwii nnom nantquie na jeeⁿcheⁿ jndyenaꞌ nlcwaꞌ tsꞌaⁿ nntsꞌaanaꞌ na tiya tsꞌaⁿ naquiiꞌ seiiⁿꞌeⁿ joꞌ chii ñequiiꞌcheⁿ macaⁿnaꞌ na cweꞌ na ya yaxjeⁿ tooꞌñe tsꞌaⁿ ñequio nantquie na nlcwaꞌ tsꞌaⁿ tincwinomꞌnaꞌ cha na tintsꞌaanaꞌ wiꞌ naquiiꞌ seiiⁿꞌeⁿ.